<hesitation> kama ndio ndipewe inafwasi ijakusafiri <hesitation> ukukinda ukubia kuwa, andi tinukwa sana ukwingira kumarekani, akwanini? jandi nundiondio ndilukwingira kumarekani. <hesitation> ndinukwingira kumarekani kwasababu, sababu iviri au idatu; kwanza imarekani inyavuchumi vuva sana idunia <noise> <hesitation> lakini pia, imarekani jibike isani syotio syolosu sana, imarekani kihistoria, jinahistoria mbaa sana, lakini tatu, ikinu kivika ndijinokwa sana ukwingira kumarekani, imarekani sio nchi moja jili, ni nchi moja kwamaana ijakuta jira, kilunga kimoja lakini tsila nchi tsilungine, silungine sivye nchi nyorosu sana, kwahiyo ungakindile limarekani. Najimaanisha ukuta ukindile inchi moja, jimanise ukuti ukendele inchi moja ijamarekani kwasababu jikwilangamo, Marekani, naa jikwiranga Marekani kwamana ijakuta, nchi nyorosu, silungine, na juhistoria ijajene kujilivo, kondikingire pandikinkingie kwindeiri Marekani, sio ndive ndikindie imarekani moja. Ndive nkindie iinchi moja ndiva ndikindelie inchi nyorosu sana. kwamfano kama ikarifonia sijui <hesitation> Neuyoki, <hesitation> Jojia. Koo amajimbo amajimbo gatsisila sila iinchi, na ungalole ikimfwanu, vita uvuchumi tu wa- wakuniuyoki, m- yaani ilijimbo limoja ilyamarekani, ilya Niuyoki sawa sawa nu- nuvuchumi uwapatanzania, ipange pa- pitu panyumba patanzania apa, uvuchumi uvo pitilise pala, kwasababu ungingire kumarekani, ikinu kyakwanza iku- ikumvutia une, uvuchumi wavene. ndinokwa ndilule, iinchi iji jinyavuchumi wa namna gani vivomba kindu kiki adi uvuchumi wiwaevo. Hamna iinchi jinyuvuchumi, uvuchumi uvuva wa namna jilya, naa ungalole imisale kuvilipa avandu, vilipa imisara miva sana. Namna gani vitanu, ndinukwa ningasike ukundie ifundise, ikinu kiki kivikava jitu, vatove iatua imbaya ivo, <hesitation> alafu ikingi ikinu kumbi kivutsa kwanini avamarekani avene? <hesitation> vikie, vanya vumoja uwanamna jirya. Unajua tofauti javajitu ivakumarekani nava- ne- nuwe kuno, isyondikivona ikiva sana, japo nandisiki, ndikukivona tumu isoja apo jitonya vumoja sana, alafu, vikujinokwa sana iki vikukinukwa sana ikilungu ikyavene tofauti nuwe, uwe kuno avanu volusu navivomba kwajili javene. Lakini avajitu avukwa, viwomba kwajili jakilungi ikyavene navanu vavene. Vinukwa sana ukuvomba ihistoria, yaani umunu ivombera ijambo ilya ave mmoja kati ja- javana vavombile isyinu siva katika historia ijanchi javenye, mfwanuno ungalole, <hesitation> ndowilo ulusaisi ukumwaka efumbili na ishirini na- na- nanne, <hesitation> tuwona utrampo, ingie tena amadaraka. Lakini kwanini ingie mmadaraka wisa wivuse amaswari ago, kwanini ingie mmadaraka, inokwa kiki mmaraka gakingie <hesitation> inokwa ikimuvungusu umwene ukukingia mmadaraka nukwiki, ikwingia mmadaraka sio kwasababu tu, ijako i- i- i- ijako nuku ukuli ukuli ikilungu kya ikya aukuli mji- i- i- ihera itss- itsakiluga ikyamwene habako, ikwingira mmareka mmadaraka kwajili ijiakuvumba ikinu ambakyo ikingi kikuno valitsa kunkumbuka umwene ukuta lueli avombile ikinu flani imiaka flani namiumu mwaka flani. Kwawivona kira munu ikumbanila, au ing'ang'anila, ukuvingire mmadaraka, au aki- ajivombile iinchi jamwene ikinu kinonu, ikyakwisa kukumbukwa. Ave mwalimu, ave mwanajesi, <noise> aven dakitari. Kila munu kaluli nukuvomba ikinu ambako inchi jamwene jikivunia, kwanini ivi vanumoyo kuliwo? kwasababu iinchi javene jikuvasamini avandu avene. Unajua iinchi jene masikini, ngumu sana <hesitation> um- u. <noise> Umunu vitama umu ukukundule ithamani ija iinchi iji. Kwasababu kira kinu kivomba kauti ivoniwa, lakini ikilunga kine, kinyavutajiri, na- navanu avene visaminiwa, rahisi sana avanu ukwi- ukwivona uti i- i- i- iu- ukyunkosi vavene ukuvathamini sana. Kwahiyo iinchi ja Marekani ungakile ikinu, unga- ungai- ungajileke, ijiene kama ijiene lakini, une ndivutiwa kwanamna, wujikwendesa amambo kajene, kwanmna uvujivi jinyangus, kwanamna, <hesitation> uvu jifanikiwe ukuva jilungani na- jilungine najinyangusu, katika idunia, namna ukujivomba amamusi katika idunia <hesitation> uvona jivomba amambo gajabu sana, amambo amava sana. Avagunduse vava vakilungi iki namama maendeleo ukoni kadunia. Avulusu sana vimela kumarekani, hata ungivuse ikisyinu sidebe debe isyolusi, indeke ijkwanza ukutendwa jitendwile kumarkani. Sijui ikinu kiki ukugunduliwa sikunduliwa kumarekani, kumarekani kunyakiki? <noise> kwahiyo ikinu kiva sana kikumbika ndio kusyinu kulinchi nyorosu ndinukwa ukukendelela, nditamani kama ndindipate, au inafwasi, ndikendelele kumarekani lakini, <hesitation> iinchi ijakwanza ukukendelela jundinuku ukukendelela, imarekani, <noise> na jusa jive ju iinchi jakwanza jindinukwa ata ata ukubea <noise> kutamu, kwasababu unu juinchi jene jinyangusu. Au iinchi iji- iji- iji- iji- iji- iji- iji- ijivutia, ukukindilila iinchi jinyavo, ijinyavumoja, ijinyavulinzi, ijinyangusu. Nukawese uju- u- uwingire kumarekani kirahisi rahisi kama uve <hesitation> iliadui vajeni. Kwahiyo, lasma iinchi iji jojivutia, jaapo juise joiji bia sivutio isi- isiuk- isi- isivika, umunu ukujine ukuhamie, labda jive jijira mbunga zawanyama inunu lakini vi- lakini kihistoria, kihistoria iinchi ila jivutia sana. Alafu sasa ikingi kivutia sana iichi jundinuku ujundi- njindita ndinokwa ijene jamarekani. Iinchi jira jibia avavene, yani ava- avanu- va- ava- ava- ava- avakoliule vadebe sana, avolusi vakine, na iinchi jikungoso iji- jise- avageni vuvolusi alafu liki lakini ji- jivomba amaendeleo amava, namna gani, <hesitation> kwahiyo isyonu isyo sikumbika une une ukuta andijinokwe iichi jamarekani, na ndivutiwe sana ukwingira kumarekani ndijivone, <hesitation> jinawesekana nditame ndilule inchinyiki, jinye namna gani.